Iyerek in yet acun christiana sailas, in yet anet ifa. na gbat arɔ ifa azeng azaron narɔ na namang. In yet azining ayɛt bafi itees ni nnon, in sok kutomong nan neme imi nggon, in shim kutomong e makiyi, in sonong a di se ke in tees akak na ren kyɔn ti imi da ren. In ne kutomong e gyem, ki in sɛ bafidan in izen ɔng fi in se yit nnon. Mok ishim kutomong e, ki in ka ka tusung yit, na bafa, bataat, banaas, ki in nat yit anɔng ayi, ni in sak bafidan in na ba ra ikyɛng fi i di yit akok ashon yit kɛ anet itees yit ayi tsin ra me. Akwi izen ikak, fin in ki se ni itees, afidan in akak a fɛ agoo, ngɔn da yet anet ifa fa, da kyem itees anet na ren, imi fɛ in shim kutomong ifa bá. Imi shim ki in sot anet inesek na kan, na gat itu kan fɛ banet di sɛs kukyang. Wɛt inye adakunom se zɛɛt ni in nan in. In fin teng, in shim in ra ku-ku-kutomong na kan, wat in kyem in sɛ awo. In jɛk kufumung, in tin jɛk igang aji shida, in jɛk a te kafaa. Mok ni in sɛ in di tse kutomong akan, wɛt adakunom fɛ awey anɔng da nye wo, karɔ hom se narɔ itees nnon. In tsɛt, in tsɛt ice ba in sɛ bá, wɛt izen ɔng fɛ adakunom da sak fok imi da tseng narɔ fa ni ki tees nnon nye. In wat in sɛ kufumung e zɛngɛ, in da tseng arɔ fa. In ra ifa, in gang, a-aji taat, o iyɛ taat afi tees, in bɛs in. In da bin sonong, iyɛ hom ngma ngma i shim ki. in tin shesheng kutomong ifa me, ngma ngma sak arɔ ikan e. Inye adakunom, ke imi di cɛɛt i se zɛɛt ni fɛ anet. Wat in bi sɛ kutomong e, in ra ikɔng kufi itees e, ku bi ku neseng, imi yɛ ey adakunom ɔng a shim a di shesheng e, in tin fɛ wey, kunom sak in tin sɛ kon gbak, iyɔng in se ne, iyɔng in se ne, har sak azeng- i bi bɛ atut. Kakye izen kin nɔ nitu fa, kɛ kin nɔ narɔ kutomong in ayi, ki mi sɛ nnon, a di se kyɛk, ngma kudam azatse mi gang, mok nnon na nesek anet iyɛ kan. Ki tees anet ikyɛng atut, anet yɔng bi te agbat e, kum imi fok ayit irom hom, yet ki imi mi tees nggon, ka ren ikyɛng ɔng fi imi ren, iyɛ hom tɛrɛk makiyi. A di se ki ba ya- kashon ni tes nnon ni mben ibaas nang. Nɔng nnon da rasak, ba da sɛ itees hom, kyɔn tɛ akak kin man di tees mo. Nɔng nnon na na bɛ na di shan, ama fi ba in se azeng awo. Ki imi won kutomong kang, kɛ kin kop, ayɛ ikop hom nye ayi, kɛ ayɛ iku hom nye ayi, na won nnon e kutomong kpaf fi imi da ra. Mok in shim ayɛt itees hom, ba bi sɛɛ ba yɔng fɛ ba bi sot agbat e, kɛ bayɔng fɛ ba da sheshek mben, kɛ nɛk kutomong ba fi tsaru mben, kɛ anet na sot asoja, kɛ na sot apolis, kɛ na sot a-anet ɔng fɛ a da nesek ikan, kɛ anet ɔng fɛ a da tees banet ifɛ adakunom ayi, ngma i da se daga mi, i da ne mok imi. in ren akak ma sɛ iren e kpaf ki imi nɔng. Ikyɛng e dɔng fi iyɛ hom di tarak, in shim kutomong e kang makiyi. Ki imi adakunom fɛ a di tarak irèn ne, ki imi tin tseng ifa, ngma ngma ifa hom yet, in shim kɛ agba- in sɛ igbat e ayɛt ifa me. Ki imi sɛ igbat- e ayɛt itees ni nnon fin tsin tees, nɔng nnon ma da ya kashon ngma mben kushom. Ko-kushom-e mben e da ya kashon. nnon e da sɛ iya kashon, imi ma in da sɛ iya kashon. I di ta ki in di nnon fi imi mi tees inan ngma ngma ni mben nang, ba di di, na ba te nyɔk, na ba fɛ ni imi show nggɔ, ba di yes show nggɔ, yak anɛ, yak-a ba mi sɛ ikyɛng ɔng fi Ba sɛ ide tek, fi ne ni imi. Iba ma ba di ya kashon, doot nnon se na narɔ zizɛɛt, bakak ra kutomong itees atsɔm, bakak tsin ra kutomong narɔ ikan, bakak ti ba fa gbak ki imi. kucɛɛt e fɛ ki ngɔn tees nggon won na ka rasak ka da goot. Iyɛ hom tɛrɛk ke ba di di, iyɛ hom tɛrɛk. Imi ki se anɔng, mok iyɛ tɛrɛk kyɛk, itɛrɛk iyɛ hom, in tsin sonong kyɛk, in bɛ ikyɛng fi in da ki tarang kudam ngma awo, nwɛt in fin di nggon akak got, nggon ɔng got fi imi man tees ika fi imi ren ika ngma wo da, nggon e ɔng neseng, ka tik na agilas amoto, na fɛ akyɛ, in fin di nggon ɔng ka neseng, ka fɛ ni imi, bɛ nggɔ, angan ɔng a di yes e, inyim di rɔ, nyim di bɔ, in fin teng awey. Nggon ɔng fɛ ni imi bɛ, in di nggon ta kubɔk na baya, ka fɛ ka tak, ka se na agbat ka fɛ ka ra kutomong ngma ni wu. Ka fɛ, abinin ɔng fɛ a sak mi se narɔ yɔng fin in di se tut. Nkum ba ta kubɔk na baya, in fin di kubɛp itsɔm fɛ ba di nɔɔk. Iyɛ hom tɛrɛk. in ren fok imi, da kyem in tees akak, a da te agbat e, a da tseng ni tsaap, nɔng a da bɛ di nɔɔk ikikak awo. Ngma ma mok ba ikyɛng itees e kyɛk ngma awo, mok kutse kyɛk ni wu- ni ni ni mben. Nnon tse iyɛ tarak ni imi, kaakyi zen fin in se, kin in se ni kucet ayi na ba fɛ in imi atica hom o. ki imi shim kutomong e kang makiyi, a di se Ki nnon in ngma, na ba sɛ izang ideng, fɛ ba da ra ide kutomong kang ifi tɛrɛk iyɛ, wat ikyɛng gyet fi i di daam ayɛt kutomong e kang, iyɔng i ra kutomong e, i ra kutomong e kang, kutɔ hom mi tse, ku tsi ku te ship mok akyɛ in bɛ itsɔm fi in di ki tse nitu kan, in di ra kutomong e, in di ra <hesitation> ku-kutomong ikan awo, kutɔ hom nye ship, nkum kurɔk di daam. In fin ban sɛ itsɔm, ba di barang mo itsɔm itomong e, fin in di ki ras kutomong e, ni se gang fi in di ki tamaka nnon na na 'in, na na ra ifa, ni imi tse ifa bà. Tɔ!, iyɛ hom da man tɛrɛk, na tɛrɛk iyɛ makiyi, kanak in ɔng kyɛk ni tomong e. Kutomong e yet fok kɛ, imi ni in sɛ iratek kyɛk awo, in nnon in da sɛ iratek, na na sɛ izang na adakunom, mok e ikyɛng fɛ imi ra ni idɔng fɛ iba da ra bà ngma kusum. Imi tsin ra awon e kɛ a-igwɔm iratek, ifɛ gwɔmnati fi i ban di kanak 'it azeng, misama kutu ifa kang azeng azaron, in bɛ yit nnon gbɔk. Ki imi fin sɛ, in tees nnon nan, na na sɛ iratek ni sɛ igbatek ki imi, in ren ngma ayɛt nnon nan fin in da tees inan da bi di won awo, na da won nnon in awo. Nnon ‘in bi sɛ iratek, na bi sɛ isheshek, na bi sɛ sale na bakak bá. Imi tsin ra won anɔng. Ki kunom ban won, anet ɔng fɛ a bɛ ni kuti ka, ifa kan azeng na zaron. Imi tsin ra won, ni kubɔk iwu nggɔ sara ocikwɛ fɛ a kƴem a ra, i-ifa fuu, a yiring na kari, a di bɛ ni irèn fɛ in di sɛ yit kutu ifa kang. Kɛ adakunom fɛ atarak irèn bá, in sɛ yit bakak fɛ ba da beneng ni nkyɔrɔng nratek nratek ke anɔng, nnon kuwɔp kang da ratek. Ayɛt nnon ɔng fi in tsin tees yit e, nkyɔrɔk iratek da bɛ fin nna nnon e da ra kutomong fɛ ba da di yas, ba da ki sak mben da shesheng, ni ki sɛ yit iratek ni mben nang. Awon in ɔng yet kɛ kunom nɔɔk anet ɔng fɛ a bi yɛ ngash, iyɛ itek mok mben na kunom ku nɔɔk iratek, kunom ku tarak irèn na yɛt ifa ye, na yɛt itees se, fi imi tsin ra. In tsin ra won, banet doot da sɛ isheshek na yɛt e, banet doot ba da sɛ iratek ayɛt e, banet doot da sɛ ikyɛng ira, ntomoso ira, na narɔ zizɛɛt nratek nratek, kɛ adakunom da tarak akaangan irèn, a da ki sɛ, imi tsin shim, ki kunom fi ku tarak irèn, kunom ki ki di sale mo, ki in ya yit kashon ni mben nang kusum, in nat yit anɔng. Ntere.